Eey, taarik ina foti janngeede. Ngati ina anndina neɗɗo ko ɓenni, yimɓe no ngooruno, caɗeele ɓennuɗi malla huunde no ardi. Ina nafa no feewi. Neɗɗo maa annda haŋki mun nde waawa anndude hannde mun ngam heblo janngo mun.